Pas- paspor yakkegunangngi narekko meloq kiq messu negara narekko deq gaga paspor taq deq tawedding mattama ki negara e nasabaq deq nerisseng i ri identitas taq ki padattaq rupa tau